दुई हजार बाईश मुझ रशिया ओर यूक्रेन के बिच युद्ध जेतु कारण दुइक बोउताइ नुकसान आता एतु लेइ काफी लोग मअरे काफी सम्पत्ति का नुकसान अणा एतु मुझ गोडा बारूद का युज अणा और मिसाइलु का प्रयोग अणा।